أنا بفضل إرسال رسالة نصية عن المكالمة الهاتفية ليش؟ لإنه الرسالة بتكون أسهل وأسرع يمكن يرد عليها في أي وقت، ويمكن ترسلها في أي وقت ، ويكون عندك الوقت إنك تكتب الرسالة بالشكل الامثل، أما المكالمة الهاتفية ممكن ما يكون عندك الوقت المناسب لاچرائها ممكن يكون الشبكة مو وايد متظبطة أنا بفضل الرسالة.